L'arte ën la sucietà al e 'na belissima coza, ëmpurtantissima, a ie diversi tipi d'arte, a ie l'architetüra, a ie la pitüra, a ie la müzica, a ie la dansa e ogni furma al e impurtantissima, a rend la vita pi bela e forsi a nu fa vëddi ël mund, ënt ël mund anche le coze bele e pa mach le coze brüte